أكثر حادثة في تكوين حياتي كانت والدتي، الله يحفظها كانت أكثر شخص قريب لى، <hesitation> كانت تساعدني في كل شىء وكانت جدوة لى، كانت شخصية مثابرة، كانت رغم الظروف الصعاب <hesitation> تتعلم وتجاوم كانت تنتبهلنا، كانت رغم الظغط عليها ما تجول لأ وتعبت، كانت شخصية جوية جدا.